सगीत समारोह मां जाण से बढ़िया मैं के खेल कूद कि प्रतियोगित द्योखण ज्यादा पसंद करोलु, किलेकि संगीत त हम सरा दिन भर सुण्णां रौंदन। खेलकूद कि प्रतियोगित ज्वो चि कुछ कुछ टाइम बाद ऊंणीं रौंदि। और तेमा वक्त भी ज्यादा लगद। आराम से मनोरंजन भी व्हे जंद। खासतौर पर अगर आप क्रिकेट या फुटबॉल का कखि मैच चल्लां छिन, त मैं तूंते द्योखणों ते क्वे भी समारोह छ्वेड़ि सकदू किले कि मैं छूं ही खेल प्रेमी। अंतरमन से खेलप्रेमी छूं मैं।